Esie fyahulia fyandacha sana, omanye lano efwe hale ao vandu va ovusuma, hwakhusirivua mvusuma <noise> miaka thiefu khusiri avana <noise> hwainya khulia vusuma vio mwoko nde ovwamatumwa. Lano <hesitation> khulondekhana nende <hesitation> neshindu shiahwakhakhuliramo. Khuamala khunale vusuma. <noise> Ingawaje khuvethakho nende phindu phindi phino, <hesitation> mkate shina, lakini shindu shindachama sana ni ovusuma. Niwalarirekho vusuma onyola olingo ukonere nomba uwonjere injala. Eshiakhulia shindachama sana ni ovusuma <hesitation> vumetanga amani mumuviri <noise> handi shichira nokhola ikasi ovee namani. Kho vusuma n shindu shindachama sana, shichira nishindu shiahwakhakhuliramo. Sana sana nivasinjirekho ingo <noise> mbuliranga vulai sana, eno wefu eno <hesitation> vuwanga wefu eno, nomba mluhya aminanga ingokho kata khushira kata ingombe. <noise>